So a yiɗi tagga kewtaare maaɗa e nder ledaawa ko e nder felle-felle ɗe woɗa tas. Sa we'iti laydare maa sai ɓile nde e dow, nden tagga, ngadda gam kaɓɓaɗe taggaɗe naa ɗe woɗi.